لإنه كان وقت عظيييم من التقدم العلمي، والثقافي والاسلام إنتشر فيه بشكل كبير في العالم، حببنا حابب كون موجود وصدق الفتوى، وشوف كيف كانوا يعاملوا الناس؟ وعجزهم من العلم والثقافة، أكيد التجربة تكون مليانة <hesitation> دروس الها.